Lafa tegna zany hanamboasy sy hankato farisy amy hazo metalika na plastika da mila mampiasa papier de verre. Ila koa zany iny lafa tegna hanoma farisy alohan'ny hoso-doko.